Hoy, kô lôko zegny rô raha mora maratra e, dikan'izegny tokogny farafahelagny ake amy dimidimy andro ake izy azo adoko anaty frizidera.